E magnova zava-pisotro fermentation magnano akogne voaloboky zao ranony e voaloboky raha ohatra ka alogna io, alogna mahadigny da lasa fermente izy, da gna akô iza koa gne vafandra, gna gne fary de lasa tôka.